ס'ווענדט זיך ווי אויסגעמוטשעט איך בין און ווי שטארק איך וויל מיך אדער אפרוהען, וועגן, גיין צו א האטעל איז מער זיך אפרוהען און זיין אין נעיטשור איז נישט- מ'קען נישט אזוי גוט שלאפן. באט, כ'מיין אז כ'וואלט יא געוואלט זיין אין- אין נעיטשור, ווייל איך האב אזוי שטארק ליב נעיטשור